Keniako jae kuako mopeti tëta arakaeguie komerciore äpo reta oparaɨkɨ retava jare guɨnoi oimevi oyembo colonisa retano britaniko reta oyapo jokua ereiko guɨnoi independencia kua kenia mil novecientos sesenta y trespe añaeko añaeko jaereta ikorepoti tuisa africapeno oriental jare añae oñoi oyekua jaeko oime guɨnoi jeta area protegida parke nacional jei supe retava